Tunnus, et <hesitation> ti reisiti peris pall'o. Ku tihti ti Itaaliah käütiq? Selle et ma näe väega pall'o, kuis ti kõik aig määntsitki pastasit süütiq. Tuu om vist itaalia süük?